Fan̈azavana mômbamômba filtra eaio àby io. Izy io zen̈y mifiltre ran̈o io zen̈y misy maloto dia, eo amin'zay zen̈y mijotso amban̈y zen̈y lay ran̈o ten̈a afaka higiana tavela an̈abon̈y amy ny filtra amin'zay zen̈y maloto.